آغرب حيوان شفتة كان الكسلان, شفته في حديقة الحيوانات بالرياض, كان يعلق فوق النشجرة- بشكل مريب, وكل حركته بطيئة مرة, كنت أتابعه وأقول في نفسي, كيف يعيش بهالطريقة, صحيح انه غريب لكن في نفس الوقت كان له شكل ظريف ومضحك, كانت تجربتي حلوة, و خليط من الريبة والاستغراب.